Ye nuŋ da gang ɓaka ja ɓo gele ye nuŋ da gang ti luki ti luki ti luki ti luki luki ye nuŋ da gan ye nuŋ da ganghi kawa nine tuminin ti vere <noise> mowi gashar <noise> gashar nane tumi ti ɓen she nane tumi ti veren she mowi ye kemlem monna nan ne tuminan ti vere, kwen ka mon ka ne welen da vere mo wina lo la kina mo wini kpak nin gale lo sho ka ni nanghe ɓani do shi lul, ye nuŋ da gang kanan gale ko ti vere ɓaye mii, ne mowi mii da vere na ɗili gom ti ɓee yo, monwi miin ɗi gom ti ɓee, to kwen shangha na mili nuŋ nan ka umeshinan ve ɓanan ne welenang ti vere na teka ɗe nungka na be tanghe, ɓa mon nang ye nuŋ be dangha, ninshi gale ti ɓe nin shi galen da vere nwaki fek nin nena shoti kani ne nung tanghen funi ni shuli idan ti ɓee nin wo jwa she kani tanghe ni ni shuni ɓani moro shini da vere nin pitani ti vere nu nin mani ni tanghe kwen mon wii she she <hesitation> ye ye yunung. Ye yunung kaning gale ti vere mowi ɗiɗik ɗiɗik gale ti ɓee yo, nan galen ti ɓee ti vere, nan galen da vere na ɗe yu turi dit na shuli shene nan ɗin da ɓe ni teka wuɓina nan ganan da vere ɗiɗik tin galen ti vere sheye <hesitation> kalang tungne akwai kalang tungne ko kati vere nin gale kini ti vere nin ɗil ɗe nuŋ tanghe ti vere nine ti ɓe yo ni shuli nungni tanghe yo, ye bishi, bishi tin ga pennan ti ɓee ti vere na gale ti ɓeyo kpak nan gana da vere, shoti kana teka de nunka na wili na tanghe, ɓa mon nang bishi shi ɗe nuŋ ti ɓee nan tati ɓee nungne tanghe yo shoka nungne ɗo nanu, ɓa mon wi bishi kina mon wina kina kwe to nan ɗi nan wi yunung ka wa ja gele sho, nan wini na mare na wub, ye tanghal tanghal, wele tanghal tanghal mon wini ti vere, monka ɗore yu ti vere vom mat fek kwe nwa vere ka ne nemo lare ɓolni ni ɓarare ni ɓarare kwen yanda kanin lo ɗele nin lo ɗe ye were nuŋ kani tanghe, ne tini wiye were ye dunkwali kani kolomninu ye were kani ere pili ni pi, kwen nikini kpak nin gani kining ti vere. <noise>